Ukpuga wa ọvẹn jẹng yẹ ema ẹnẹb. Ukpuga wa ọvẹn jẹng yẹ ẹnẹnẹb. Ukpuga ẹnẹnẹb ga yẹ odo ẹrẹ ena yẹ ato ọvẹn ẹjara yẹ asang. Ma nwẹd Ọbazi edoro ni ẹrẹ ukpuga ẹrẹ ẹbọrọ ọvẹn gbọgbọri and ukpuga wa ọvẹn yẹ ẹpigi yẹ wa nwẹ ena ukpuga ẹnyi adọn ọnnẹ, enyi adọn ọnnẹ ga yẹ ọdọ asang dọng ukpuga me enyi yẹ. Asang uzot agagara ukpuga mẹ ẹnyi yẹ. Asang ẹtu, ukpuga me enyi yẹ. Asang ọgọn ukpuga mẹ enyiyẹ ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ asa sang, ukpuga me ẹnyi yẹ. Ukpuga me ẹnyi ma adọn ọnnẹ. Osọm ga ẹgwugwu atoni ukpuga but emo ja adẹn ọnnẹ ato wa nwẹ ẹna iri ibibba, wa ba ọvẹn ẹgọnọ ukpuga? Ukpuga wa ọvẹn yẹ asọm agomọ anyi avono ŋa ọvẹn bida wa nwẹ ẹna ukpuga ẹbani ye enyi ye adọn ọnnẹ ga yẹ odo ma ato ẹsẹn ọvẹn enyi ye adọn onnẹ. Me ẹna ne anọng ara ato ọvẹvẹn yẹ enong ẹrẹ ẹnẹge yẹ adọn. Ukpuga jẹ jeng ẹrẹ enyi adọn ubi ga ye odo wa ayẹ ere ere ekpọk asom ga ẹgwugwu wa aye ẹna bebori, igbọgba ara awa ugọn. Wange nwẹ ẹna, bebori be anerom ka kọng ara ana oveven yẹ eno ama supose ye emo asa ana emo awa ana mọ. Emo ara awa, agọmọ wẹrẹ ọvẹn yẹ emo abo edoro ọrọk ara adɨdɨme, adɨdɨme, adɨdɨme asang ukpuga ọvẹn nwẹ ẹnẹb. Emo ara ayibe shɨp ayibe ukpuga asọm bida, ayiyibe ọvẹn asọm bida. Ajuk asọm ẹgon. Agọmọ ọvẹvẹn nwẹ bẹ ara ana bẹ ẹma ẹnẹb. Adọmọ izep anyi ọsọm nyẹ ẹma ẹnẹb. Wa ẹtu nwẹ jẹ idoronirẹ ukpuga ẹnẹb. Ukpuga ẹre ena asọm ada sọọd emo adana. Ukpuga ẹrẹ ẹna asọm ada na boọ: bebori anyi asọm bida ukpuga ga etu ga ẹgwugwu ẹna ni, ẹvɨna ni asọm ga ẹgwu gwu bẹ emo ama agọnọ emo awa akpọng ma ga erot so that ma emo ato ukpuga. Ukpuga ẹnẹb wa nwẹ ndoro jẹ, nnẹ anẹba ara ada sọọd emo adana, bebori igbọgba bẹ ẹkọkọri awa ugọn. Awa ugọn ma ga kameron, ma ga Ghana ga ẹdudu ẹjara ẹdudu emo ara awa ugọn nwẹ. Ẹyak ga ẹba anerom emo ara ada ara awa ana ọvẹvẹn yẹ ẹma ẹnẹb. Adɨme agọmọ ọvẹn nwe asang ukpuga ga ẹdudu ẹjara ẹdudu Arẹbẹ ma eduro ọrọk agọmọ ara asang ukpuga Edudu ẹjara ẹdudu yẹ emo awa emo asang ukpuga Ẹna emo awa ma erot emo awa edudu ga ẹgwugwu ga ẹgwugwu ga ẹgwugwu. Ẹna ni emo, emo nwẹd abo, ọvẹn ma jẹng emo agọnọ anẹ yẹnẹ emo ma asang ẹtu ẹjara etu yẹ emo agono are yẹnẹ emo ma agọmọ ato ukpuga ọbazi wa aye unyi ukpuga ọsọm ejara ọsọm we uto ukpuga ga akake ẹtu unugo utu ga etu yẹ erimi Ọbazi. Ọbazi utoni efa yẹ unyi asọm ukpuga. <hesitation> ọsọm ọvẹn ubi, uyeng ubi etoni efa yẹ eboni ẹnyi ọsọm ukpuga, ukpuga yẹ awa anara ga ẹtu ubi ere ẹgọmọ yẹ ẹrẹ ẹvẹrẹ ibe ẹnyi ye. Se nọrọ isang ẹtu yẹ inọng ito akake ukpuga. Ukpuga mẹ ẹnyi yẹ adọn ọnne, ukpuga me ẹnyi ye adọn ubi mẹ enyi ye adọn ọnne ẹgọnọ asang mọ ga akake etu mẹ ẹnyi yẹ adon ubi ẹgọnọ yẹ asang mọ ga ọdɨmẹ ẹtu sẹ nọrọ gbọgbọri igọnọ irẹ wa Ọbazi uta. Ato Ọbazi asɨnẹ atoni ọvẹn gbọgbọri. Se isang ukpuga, se ito ukpuga uẹ ẹnong ẹgọnọ Ọbazi unyi ware. Si igbai ukpuga yẹ ẹnọng ẹgọnọ uyeng ubi ẹnong enyi ware. Nọrọ gbọgbọri se ibare ire e e Ọbazi mu unyi warẹ ukpuga sẹ iga shɨp ẹnọng eyip sẹ ga ọvẹvẹn ẹnọng ena ye enong ẹgomọ ọvẹn ubi ẹkpi warẹ ma ẹda utu ayọrọ. Egọnọ yẹ inugo ma Ọbazi isana akake ukpuga, Ọbazi mu unyi ware usara utu.